عشان سوي سندوتش بسيط اول شيء حتحتاج خبز. ممكن تكون شرايح خبز ابيض او اسمر حسب اللي تحبه. وبعدين حط طبقة من المايونيز او الزبدة على الوجهين او على طف واحد من الخبز. بعدها حط اي حشوة تحبها. اه في النهاية بشرح الثانية من الخبز واضغط عليه شوي عشان يتماسك لو حبيت ممكن تختار السندوتش نصين عشان يكون اسهل في الاكل